<hesitation> :mo :on 'ti 'o dha-a 'jeh, :yee :on 'ye 'be, :on 'be or taa deh no, deh :eh no-a kplen 'jeh ne, :mor or :ne dha, :mor or 'ye deh or 'nyi on, :an no 'a! :yee' 'yu :daa or no-eh nyor 'jeh :yo, 'a! :a po nyorsoa-a zio' 'on 'be :daa or-: :ne dha :or 'bdo 'on deh bo 'o :yee' :an 'jeh :ke :or :ne-a 'o :mor :on 'ye-eh :ke, :yee' :kaa :on 'ye no :'ye :on 'be-a :za-dih:. Deh :eh 'ya 'de 'nyi :gwlor-nyor no nyor 'jeh 'de :yard eh 'o. :yee :mor :on 'ye, 'de :on 'ye-eh dih kpon :yee' :kaa :an mu no-: 'de :on 'ye nyor 'jeh :daa no :eh, :yee' :an mu sasa-nyor no 'o. :mor :or 'ye-eh 'de :on 'be :dhe-dih 'de 'moeh-a' no or, :on 'ble-eh 'de :on 'be-: 'dekorn: or-a'a: :nynuu: zorn zen zorn bo :dhe on 'ye-eh :za on 'ye-eh di 'do se :ne :yee' :on kpa 'o or 'keleh: 'da 'weh. zorn zen-a glaa'on or-: or-a'a: 'nynuu: on se 'dlu+ sa 'de nae' :e, neh mo-: 'moeh-a no, deh :dao' eh-' no-eh :an-a: no nyor 'jeh. Jorwor: :mor :on 'ye-eh :yee' 'nyi-eh :on 'be :on 'be :dao or-: mu an-a' 'nyene :kpa-' or-: mu-a 'o 'a! Deh :daa 'on de-a 'sor :zean' 'on 'be :daa or-: no-eh 'on bo-dih 'o, dhih 'jeh eh-: :korn dhih 'an no-a 'o 'an za-ih 'o, a po-or nyorsoa-a' zeo. :mor :on 'be :taa :an nyorsoa-a' zio po :yee' eh :mor :bhorlie' :dhuli' 'o or 'nyi on :neh 'o eh :se deh :dele. 'Jorwor: :on <hesitation> :ne 'de yard 'suh whole day mor-: 'dekorn: :on 'bei'-: :zleh. :zleh, 'deh :dao' <hesitation> eh :se :yeh an 'da-dih yard-a 'di 'ti-eh:, eh :se-eh :mor. :mor :on 'ye-eh :yee' 'nyi-eh :on 'be, <hesitation> :yee' deh :eh no-eh 'de yard 'de :an no-a nyor 'jeh eh-: 'o.